Ore kite tu mahahuhure <hesitation> ore oras ti'i, ngonto beda beda <hesitation> to ka ke'ren ore kuman na' meken rekelan ngonto daging ore apa kacang tan ore' ti'i ngonto kite nahahure'e memang ore ma prislar nereku to makure kacang wu apa te'e kadelem tahu ore ma pirislar. Tan ore ngonto dara tinggi tera suwa'ne kuman daging tera' suwa'ne makure, suwa'ne tan wi ngonto wi ruam wirta, tan ore ngonto makure ne mam ngonto mamapiris timbonan te, ne nasintak kete darah tinggi te tan ore apa ren te manginum kopi ore ngonto kakuren te tan hula ore ngonto kite to nahahure to. Ngonto malowoe, ma kompak penyaki, jadi to ngonto hula uku ukuran ore manginung kopi na reku to Si' konan na maya pakapiraen na nginum kopi, suwa'ne ore suwa'ne ore ngonto tera lele isi hula nengo lali suwawak natan ore makure nen nelali. Tenu suka en daging ore ma' tera kuman daging ne lali na; tan ore makure ne lali natey, na kita to mahohure musti menaru kira, menaru kira ore kuman, ore tera suwa'ne kanen nanati mey nana tera rekule kanen tan ore ngonto ngu kite ngunkun rakus nte te to, malo makompak nte